जैविक भोजन यमण्ये कृषि उत्पाद व्हंदन, जेमा कीटनाशकों कू इस्तेमाल नि करदन। यानी ज्वो परंपरागत रूप से हमरा पहाड़ मां जमण्ये खेती चलणी चि, जन और राज्यों मां खएती चलणि चि परंपरागत खेती वलि, तेते ब्वोलदन जैविक भोजन। गैर जैविक क्या चि, जेमा कीटनाशकों कू इस्तेमाल व्होंणूं, रासायनिक तत्वों कू इस्तेमाल चि व्होणूं। त यि सबसे क्या व्हंद, ज्वो भोजन कि क्वॉलिटी रौंदि, ज्वो भोजन कि क्षमता रौंदि, स्या खराब व्हे जंदि।